بالطبيعة أحسن لعباتي المفظلة كانت العرايس كنت نجمع عرايس، نشريهم، ونلعب بيهم، ونغسل لهم، ندوش لهم، هاذيكا من -أحس- أحلى، وأحسن الذكريات هو اللعب بالعرايس، وأنا كأنثى نحب العرايس كيف أي أنثى كيف، و الا كيف أي طفلة صغيرة نحب تجميع العرايس، ونحب نلعب بيهم، ونحب نبدل لهم، ونحب نتلهي بيهم، عبارة هما <noise> تاعي.